Ai. Tegna misy alôngany raha ohanina dia agnisany magnatsara ny fahitana, ohatra zô e karôty. Io zô raha ohatra anô minana anio dia misy fentrekany aminy fahitanô raha ohatra ka managna olana amin'ny fahitana anô.